Liyega lia nundi khuvana genyekhana vasome, masomo yaga gavavakhonya akhuziza yaho hamberi yaho ndiono galarakhonya, garinivukhonyi vunyikhi sana, shichiraa gavaheza vularu, gavahezanga hango havo havee halai masomo ganundina khuvana veru, nimalai sana gavahezanga vularu hango halorekha na hango haone shichira masomo. Masomo nigavulaho hango yaho hamwana za ti vulavu vulio ta shichira masomo ta. Khune shichiranga khuyanza masomo, vana vasome nundina vavee vacheri vazii, vazii kabisa, vazii imburi kabisa varureyo niidigirii yaro, vana nivasomi valabadilika vavee valimu vavee vegizi vavee dakitari, valombe hango, maisha gapatirike hango havee halai khari nuhenzao hulola hango nihalai shichira vegizi valio vatakitari valio, <hesitation> zigasi ziosi zirio hango henao khari nuwinjira hao uranyora hao vukhonyi. Vanavo vanyala khukhukhonya khari niva nuvere nuterekhere varakhukhonye khu, nuvere nutambi shindu akhuekhu, khari nakhuerekhu isukari shakhukhori vulai nakhutibu nakhurozi isindani shiuhurire vulai.